ف مملكة بعيدة كان في أميرة اسمها نور ودايما كانت بتحلم بالمغامرات ، ف يوم من الأيام وهي بتستكشف الك- القلعة الأديمة لقت خريطة مدفونة ف كتاب قديم وكان مكتوب عليها برموز وأشكال غريبة وإن هي في كنز مفقود ، فقررت إن هي لازم تخرج مع الفرسان بتوعها وتتبع الخريطة وتشوف ايه اللي فيها